<hesitation> מיינע שוועסטערס האבן געוואלט מאכן א- א דזשאוק פאר מיינע נעיבארס, און זיי האבן גענומען אונזער קלינינג ליידי און זיי האבן איר אנגעטוהן מיין מאמע'ס וועש, און איר געמאכט זאגן עפעס אין יידיש, און ס'איז געווען זייער פאני